أنا نفضل نكون رسامه علاش لأنو هاذي موهبة القلب، موهبة الرسم بالنسبة ليا حاجه فن حاجه نحبها ياسر حاجه نحب من كنت صغيره لأنو هاذي الوظي <hesitation> موهبة الرسم تخليني أني <hesitation> نبدح و نقدم أشياء جميله لامجتمع ككل، أشياء تخليني مبسوطه.